כ'וואלט ענדערש געוואלט וואוינען אין א הויז אין א בוים ווי אויף א שיף, וועגן א שיף קען ווערן פארשוועמט, און <hesitation> און הויך אויף א בוים קען מען בויען א געהעריגע נארמאלע גרויסע הויז <hesitation> אזויווי אלע אנדערע הייזער